نحزن كتر إلا ما جا حتى واحد لعرسي <hesitation> أما ان اذا ما جا حتى واحد لجنازتي ما يهمنيش لأني في هاذاك الزمان نكون مت و لي جا و لا ما جاش ماحش يأثّر فيا لكن اذا جيت و في نهار عرسي و نهار مهم بالنسبة ليا ماجاني حتى واحد نحزن.